Au saran lo au nanong kalau ana susah sungu ledodaek so na ana harus mete pola nana'a nininun a boema ana bo'o pikiran hata ba'u sila ela ana bo'o stres ho ana ta bisa sungu fa boema ana harus sungu sedu no ana ta bole nakaminak hape.